मछरिया बहेक पनिया म त बहुते चिज रहसउ कहदेउन । एबे सुरु म त एबे बेङिया भेलाई, बेङिया त एबे जहवा फेरी पानी भेले, बेङी रहबे करसई ना । वोकर पिछे हसे सितुहा भेलई, घोंघी भेलई अ पनढोंणवा साप भेलई । हसे याको बहुते किसिमक किराकौडी सभ जसने ठोठवा भेलई हसे यको <hesitation> कहदेउन निंचा भेलई, ग्वागा हसे गोही सभ । एसने एसने त बहुत चिज रहसउ पनियामा मछरिया बाहेक ।